لا طبعا بالنسبة لي خمسة ايام بالاسبوع ثلاث ساعات أفضل لانه تعطيك تركيز أفضل، إنك تقسم ال-ال-العمل على خمس مرات تتقن كل عمل كل مرحلة من المراحل الخمسة تخرچ بچودة چيدة بدقة عالية، لكن أنك تشتغل كدة مرة واحدة خمستاشر ساعة متواصلة إذا أشتغلت خمستاشر ساعة متواصلة أكيد تفقد تركيزك تفقد دقتك تفقد كل شي.